Për të bërë një salcë të thjeshtë kerri, fillo duke ngrohur pak vaj në një tigan. Shto qepë të grira, hudhër dhe xhenxhefil dhe skuqi derisa të marrin ngjyrë të artë. Shto një lugë kerri pluhur dhe përziej për të lëshuar aromat. Dopo, shto qumësht kokosi ose pure pumdora dhe lëri të ziejnë në zjarr të ulët për diet-quindici minuta. Shto kripë dhe piper sipas dëshirës.